أحب أتكلم مع نفسي في المستقبل لأن عندي فضول أعرف كيف الأمور في حياتي أحيانا يكون التفكير في الماضي ممتع، مثل المستقبل يحمل فرص وتحديات شديدة ، أتمنى أتعلم من تجاربي وأشوف إذا كنت على الطريق الصحيح.